Devis devis wepe ko akue pa weo ka ampitani mi nyaki kumela waki ketan neen <hesitation> kakode pa maakeret nyaku makaka ampit te wia niko mela wikiktaneen kidi ngkeni kwa ku sapa kei dei engkeni? Loongkeme susur mela wakimoi pa reken papontareen tileni vio, nyei songkei selai wo matelo ongkemen walana kei den okeni mputi mokan <hesitation> ko dei meidelam laloonisi he kumekawukuka wia cingkeh rikie ka apa wia mpopo, ka apa wia kalibong akusung kulenami masesarunisie siki de no keni paloolae tumoko pakekeret tengkula mowali mei pa, wo saaku weaangkaampit kan hesia don tei seraanta itanenteh isi wonta waki uma ka apa, iwareng tame wia mbale ka apa, nah ka apa sa wea semeteteles hei nyedotamu ka e itu teno pela kulaniku kasiki de no keni kumakekeret lani ko devis mo ka ampit teipa ohh meimodan keimea. <noise>